Ia, maromaro ndraiky fa lay azoko onon̈o volan̈iny fo misy lafarin’ny mbazaha baka amin’ny varim-bazaha, zen̈y araiky fampiasa matetiky andavanandra àby àby io. Fan̈anovana mokary ndraiky fan̈anovana gatô. Lafarin’ny vary fan̈anovana mokary tain̈a ny fan̈anovan̈a izy ndraiky godrogodro. Aviô misy lafarin’ny tsakotsako in̈y ze fan̈anovana gatô ndraiky fan̈amezan̈a tsaiky. Aviô lafarin’ny katakata araiky mampavondraka tsaiky mety hoanin̈y karà io fo ze.